अगर मंया समुंदर ने पालर के पार करनो <hesitation> छे तो पहले एक मजबूत अने भरोसेमंद पालर वाली नाव चुनूं। सफर शुरू करण से पहले, मौसम, हवावां अने पानी रो हाल बारीकी सै जांचूं। यात्रा में सुरक्षा खातर लाइफ जैकेट, राफ्टिंग अने संचार <hesitation> उपकरण साथ राखूं। नेविगेशन खातर <hesitation> मानचित्र, कंपास अने <hesitation> सितारा रो इस्तेमाल चैजा।